Taìŋ nɛ maŋ yèwè dìì tȧìŋ ɗùȧa lii, because ko kiȧŋpìi ko ricks kuŋ nɔŋ maŋ jeè until maŋ hàì jɔùŋ naȧŋ, nȧȧŋ nɔŋ naiŋ wa dùɔ̀ŋ mìŋ yaȧ wa dòȧ nɔɔnɔŋ le tìyèe è naiŋ kɔ̀ e ɗùȧ lii sùȧ kuŋ naȧŋ nɔŋ maŋ haì maŋ jeè maŋ hàì jɔùŋ, soo e wèè mȧȧŋ kpɔ mùŋ yewe dìì muŋ yìwìȧ ke jii fȧa diɛŋ ɔ̀ɔ̀ muŋ yìwìȧ e zɔlɔ̀ ke jii mɔɛ̀ŋ sùȧ è naŋ wa nyìngè weèim, wèè kȧìŋ nɛ ka wa kȧ school nɛ̀ɛŋ naŋ nȧaŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ miŋ gò kȧ nantìŋ kèè fɛi sùȧ miŋ gò nyɛ̀nɛ̀ŋ ɓɛ̀ because mìŋ yaȧ wa nɔŋ toomo ko gboo wii, mìŋ tomȧŋ, kɛɛ hai naȧŋ taìŋ wèè aŋ pȧȧwȧ school fee mɛ̀ kpȧyiim wȧȧŋ ngèè wo fanuuŋ nɔɔ̀ŋ naŋ fè e kapȧuŋ nɛ̀ wèè wo pȧȧwȧ school feeɛ̀ jè jɔ̀ȧauŋ nyȧŋ, wo fè pȧȧwȧ kè faadaalȧ weèim e yɛi jeè, aŋ fè wa pȧȧwȧ kapȧ wèeìm wèè ka kȧ kèè fɛiyi miɔ̀ŋ sùȧ miȧŋ pɛɛ, wò yɛmɛ̀ nɔŋ kapȧ zȧ, hold day tɔpù jȧȧìm ɗì mìŋ yaȧ miinyɛŋ mìŋ jowo mìŋ deye maŋ kiaŋpì miiŋ gbiŋ dìì, ko kiȧŋpì gbiŋ gò joo kɛ̀ miŋ nyimȧȧŋ wa ɓɛ̀ wii, tɔpù jȧȧim muŋ ɗì, mìŋ nɔ̀iŋ sùȧ taìŋ mȧȧŋ taìŋ nɛɛ̀ mìŋ yaȧ kȧȧìŋ sùȧ mìŋ yewe maŋ kiaŋpì maŋ bȧ sùȧ mìŋ yaȧ kɔɔyɛ ngȧȧ jeim kiaŋpìi, miŋ gò nɔŋ nɔ̀ŋ lȧhai kɛnɛ bȧ gbiŋ sùȧ wèè maŋ hȧì jɔùŋ kpɔ nȧȧŋ nyùùŋ mùŋ haì yɛi jɔùŋ maŋ gììyȧ e zɔlɔ̀ ɔ̀ɔ̀ e zɔlɔ̀ nɔ̀ŋ jii komaŋ mɔɛ̀ŋ diɛŋ e gòìm yɛi nɔ̀ŋ, maŋ nɔŋ gììyè e keì nyìnga dìì until tiŋ nɔŋ nȧŋ yaȧim nȧaŋ, kɛɛ maŋ gè dayȧ sɛ̀ wèè nyiiŋ miɔ̀ŋ, kȧ nyìmȧŋ kɛ̀ dayȧ do nɔŋ nȧŋ jɔ̀ɔ̀lɔ̀ kèì siwè mɛ̀, maŋ yìwìȧ keì nyìnga dìì ko jiiɗìi e zɔlɔ̀ nȧŋ nɔ̀ùm sùȧ, E gbolòùŋ nȧŋ dònȧìm hnè feìŋ, because mìŋ kuwa hȧȧweɛ̀ kɛ̀ miŋ naȧŋ yɛi jeè, because maŋ yìwìè keì nyìnga maŋ fɛɛ̀mȧì jȧaim nɔŋ fɛ̀ɛ̀, mìŋ kɔ̀ȧ miinyɛŋ taìŋ bȧ tɔpù wii jȧaim ɗì wɔ̀ŋ yȧim mùngȧ sùȧ, nyùnɔ̀ɔŋ bȧ wȧȧŋ ɓɔ̀ mùŋ gòlȧ wààŋ kɔ̀ȧ, nɔ̀ɔŋ ɗɔɔbȧ aim pɔwɔpɔ̀wɔ̀ ka yèwȧ dìì ka wɔŋ jȧȧ ɗì, kɛɛ wèè kpɔ nyùùŋ yewe yɛi maŋ gììyȧ zɔlɔ̀ dìì maŋ gììyȧ jiìfȧa dìì e gò yɛi happen nyiiŋ gè miɔ̀ŋ sùȧ, soo maŋ gè dayȧ e sɛ̀ wèè nȧaŋ ɗɔɔ yɛɛ̀ kȧìŋ nɛ mìŋ kile yɛi ɓɛɛ ka yɛ̀mɛ̀ ke fȧȧdȧlȧ miaŋ bi kɛɛ e fè wa è keì jɔ̀ȧ, wèè ka wa pɛɛ gɔ̀ȧȧ deè kilììɔ̀ŋ kȧìŋ nɛ wèè ka fòlȧ dȧwiim nyȧŋ feìŋ naŋ nyìngè weèim, e fè wa easy wèèim until ka nȧaŋ hàì jɔùŋ, keì lii naŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ wèè yèɛ maŋ zùmò gbìȧŋ kùȧŋ kèè felaa sùȧ wèè pɛɛ ka nɔ̀ŋ free kɛɛ ngèè maiŋ ɓɛìŋ gbìɛ̀ŋ kùȧŋ sùȧ yèè kèè kòmaŋ naim hnè feìŋ yèè ngèè maŋ ɓɛìŋ kɛ̀lɛ̀ maŋjɛ̀wɛ mȧȧŋ jɔ̀ȧ nȧŋ jaa nȧȧŋ sùȧ, wèè e keìɛ e ɗofaȧ mìŋ yaȧ kɔ̀ɔ̀yɛ̀ dìì lɛ, naŋ nȧaŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ gò kȧ nothing kèè fɛi miɔ̀ŋ sùȧ, mìŋ gò nyɛ̀nɛ̀ŋ nothing maŋ nȧaŋ jɛ̀ì kùmìè jɔ̀ȧ zimgbe, kɛɛ maŋ gè dayȧ sɛ̀ wèè aŋ jɔ̀ȧ nyaŋ,